﻿Ti sheki furo furo shin na pengo, kamnin furo guagum, kamnin furo anriba, kamnin furo akwakum, kamnin hunga, kamnin ala <hesitation> furo gwashima. kamnin waryang, kamnin genye, kamnin baubau, kamnin ƙwandi, kamnin furo metche, kamnin dugni, kamnin thoɓo ambool, <hesitation> kamnin furo komo, <hesitation> kamnin furo shaw, <hesitation> kamnin furo gilli, <hesitation> kamnin ɗududu, <hesitation> kamnin furo <hesitation> fugai, kamnin furo ɓkaka.